<hesitation> 'Tie' deɛ nnim bɔ. Nnim 'tie' bɔ paa Nti ɛduru baabi na yɛpɛ sɛ, agya, yɛahofadeɛ a ɛyɛ sononko a, yɛbɔ 'tie' no bi. Nti mea ne mbɔ me deɛ na afei nde to nkɔnom, to m’ataadeɛ so. Na sɛdeɛ wobisaeɛ no, y'asetena mu no ɛne yɛha yi deɛ nnipa bebree ɛmpɛ 'tie' no bɔ saa Wobisaa mmuaeɛ wɔtaa de ma wo ne sɛ yɛ 'weather' no mu ɛhye, ahuhuro nso wɔ mu, awia no bɔ kese. Nti wobɔ 'tie' no a, ɛma ahuhuro de wo. Ne saa yɛ so nti no nnipa bebree no ɛmpɛ 'tie' no ne bɔ.